Wembisi wembisi wa mchee minaomba hivi wembisi wa mchee ni wembisi wa mtu au ufundi wa mtu huko mchee mtupu ambao ni mtana, michee mitupu ni mitana lakini mwambie si nayo mwambie sinao pia nao wasaidia kuna mapishi mapishi mengi, <noise> mchee huo wapikwa pilau mchee huo wengi watangupika kuna mazina yatakuyaja basi kuna mapishi ni mengi. Mche huo mara wengine hupika ni mchee huo huo lakini huu haujaivikwa pia mchee huo huo, basi mchee una mapishi mengi ukavita ku kudo mche kuda ukaambiwa wa imbika yategemea waimbika na mbwai na nazi au na maguta, mche ukapikwa na maguta doa mazi yako badika jikoi yaseuka seuka kaunda kuseuka wapunguza mazi ya moto manya mimina mche wa maguta wapunguza mazi ya moto pembeni wagia maguta yako mwida sufuria ngoja nayo yachemke kama kuchemka basi wageuda mchee wako mchee nao wapapaukapauka <hesitation> uhitua usotoza kudase wahia ohituahutua mpaka waonja unaontaka kiini, nkya kiini kama kigumu basi wageada mazia moto kuwavyao, wageada maziamoto wahituahitua tena ukwendelea kuonjaonja kia kiini ukakiona kia kia kiini basi sasa hanu hatosha, wauhuika vitana ili kwa kuugubika ukeenda kuugubika uda na baati ukuangaika mkaa wako ukaa wekaa kwa muda wekaa wee ukaugubua ukaukau wadebanga wabhukaunyaali yadaodao danga atauka matani, basi ukaona bado ni mwisi hada, bado waendelea tena kugubika, ugubika wafifia moto moto uda watindima <hesitation> ukaona uingika hata ukautoa unga <hesitation> umanya wali uiva. Wausena data mwae waita pembeni huko wangoja uoe kwenda kuoa basi mwada wamwela wanao hayo ni mapishi ya wania ubwabwa wa maguta wanazi nao sasa ubwabwa wa nazi wa kuna nazi yako kunda kukuna nazi yako vitana dia tui wachuja nazi yako dia tui dia walibandika zikoni walibandika zikoni lakini wateka kidogo waweka pembeni diadayo wachemka kuda kuda kuchemka wee wadeuka mchee muda wakudia tui waseuka muda wee wahitua waseuka wahitua waseuka wahitua wahitua waonja onja kiini hicho kikaonja ibado watia tena moto waongeza juu ya tui mpaka juu ya tui bado kulibinda dahada waona sasa kuna kitu wahitua hitua hitua mpaka wanyaa nyaa wazidia tui wanyaa wakienda kunyaa wakionja kiini chako kiegeea egea lakini bado hauja chiiva Kupata udazito wa kubigwa bado wahitua hitua tu hitua hitua <hesitation> mpaka uone sasa hanu waende kutozana tozana, basi wanda tanuu yako au ni bati wagubikia ntaenda kubigikia ntaanda mkaa wako huanga watitima weee huku wewe waendelea na shughuli zako ntuhu huku wauvia uvia basi mpaka uone tayari hunu <hesitation> wausauda moto uanga kwa kuweka hoho baadae basi mapema tu wakuendelea kula <hesitation> mwia wana mwia wana mwada kapita kuda kama kuna shughuli kugosoa humwiza humwiza wakumwe waendela na shughuli ntuhu basi ni hivyo ndakae mkamtakuda muhiza muhiza mpaka guoni kama una ngemo yako shughuli zako ndogo ndogo wagosoa una ngemo watanga kwenda kuita tanga wauia kama kawaida guoni mwenyewe kawia kagazia mazi yako wakati huo mapishi yada na hivi sasa kana kawaida tia vikamusida basi na guoni kandeni ni hiyo hiyo mbika kwa mosi Naguoni musima <hesitation> kiasi nagoni nao na bwindiza mwada guoni dia mkambia mdomoni tena basi mwombia tamhezi tamhezi hao Mwenda kutembea <hesitation> wala walawa ngoja muda mwenu kugoa kugona basi nikugona tu ngoja mpaka keo keo mwendelee na shughuli ntuhu, yani sikuida tu kukiacha kudokea sasa vituhu kama vya zana basi ndo kwau na mwana mapishi yani vyeo <hesitation> ni mapishi yam- yamchee ya kupika ubwabwa mmanyao mimi